نائیجیریاہچ ثقافت چِھ متنوع تہٕ امیر ، واریاہ نسلی گروپن، زبانن تہٕ روایتن سۭتۍ: نسلی گروپ: نائیجیریاہس منٛز چِھ 250 کھوتہٕ زیادٕ نسلی گروپ، بشمول ہوسا-فلانی، اگبو، یوروبا، ایڈو، آئیبیبیو/انانگ/ایفک، تہٕ اجاو۔ زبانہٕ: نائیجیریاہس منٛز چھِ 50 کھۄتہٕ زِیٛادٕ زبانہٕ، کھیٚن، فیشن ، خاندان، کھیل تہٕ باقی شٲمل۔